Ny anahy aloha ny tena hitiavako ny loko mena a tonga dia madera be, dia <hesitation> mijery anazy anao a, dia tsaratsara be. Izay hitiavako an'ireo loko mena ireo.